Yeah my man I like I like african clothes yeah I actually like african suit yeah a a look good on me and even a look good on people so that’s my clothes I like african.